Kultura italiane është e njohur në mbarë botën për kuzhinën e saj, me pjata si pasta, pica dhe akullore që janë bërë simbole globale. Për më tepër, arti dhe arkitektura italiane, me kryevepra si Koloseu dhe David-i i Mikelanxhelos, pasqyrojnë një histori të pasur dhe të thellë.